<hesitation> Nsɛmbisa ebien a mebisa <noise> paa yɛ <noise> ebɛnadze ebien paa ebɛnadze nna w'enyi gye ho wɔ abrabɔ m'. <noise> Iyi bɛma nyimpa n' aka ndzɛma ahorow a ma ɔayɛ nadze nyinara. Ɛna dza odur so a mɛka paa yɛ <noise> ebɛnadze na daakye epɛ dɛ eyɛ anaa wo botae ede esi w'enyiwa do dɛ daakye ebodu ho so nye ebɛnadze.